Tao puku ela malada ndia yang pertama ndia tao tepung a terus ini tepung maizena tepung terigu terus bumbu bumbun al besaka po'a puku lo bokor dale ho po'a bumbu ho sasedok an ela ana dadi esa terus besak ka hoi tasu po'a mina ho sasenan.